باش تعمل أيسكريم في الدار بطريقه سهله، تاخذ كوبين حليب بارد ضيف معاهم نصف كاس سكر و تخلطهم حتى يذوب السكر منبعد تزيد كاس كريمه طازجه و تخلط مليح اذا تحب تضيف نكها كيما فانيليا و لا شوكولاه هذا كيما تحب <hesitation> تحط الخليط في علبه و تسكرها و دخلها للثلاجه، كل نص ساعه تخرجها و تخلطها مليح باش متكونش بلورات تع الثلج <hesitation> و هاكا حتى بعد ربعا و لا خمس ساعات راح تلقى الأيسكريم جاهز.